Mda, mbẽẽ sitam tere agbà loo dãen. Tam tere agba loo daen ãmã lu zii tam é süm si, ã-ẽẽre meh bu gbene, nɔr bee kɔrmeh mm-gbóra mãã ẽẽ. Lu tam é awãã asi Sor mbẽẽ nɔr lo tam ããn ba na tetɔ, bẽẽ wãã mãã ẽẽ. Ẽ na tetɔ bere kããna tetɔ é abẽẽ kpena-loo é tɔghe tam ereba nẽẽ, ereba nwii é agbi-ã sitam. Mbẽẽ nɔr lo tam é abã zii zua, bu lóp ne bããka ènɔɔ. Tetɔ ãmã bẽẽ meh tɔghe lo tam lẽẽlẽ. É alu tetɔ é abẽẽ ere tam. Adõõ kɔr yee ẽẽ bẽẽ lu lo zii zua ã, mda màã bẽẽ para nee tam. É sah sor mmaa sitam, tetɔ lè nee ãã meh dɔ̃n kpugi neh nyorne bẽẽ kɔr tam mãã si ẽẽreye bu. Mbẽẽ su dẽdẽn na tai ne na ekeere su sere nɔr lo tam. É lo tam nia meh gbene nɔr bẽẽ sor õ mue tɔ É si naa lenaabee õ su agba tere loo, ãã-è, akpedẽẽn nia. Ã nia pya nẽẽ. Sor lo nẽẽ waa si-a neh sah é nia yẽ, ã kɔr na ghe ne dɔna neh, lo nẽẽ kue nee ã. Kẽn na tetɔ ne ii bẽẽ lè ãã si dõõ lo mme ne sor lo zii zua ina-kèn Mda ãã-kpããn lo tetɔ sah bue-tèn ã si nɔr mdãã lõõ. Mbẽẽ tere agbà ãã lõõ zii tɔ yii zii, ba bẽẽ meh kpe kpugia, ã ẽẽre meh bu. É mda maa sua tam tere agbà àmã sah su ima-wa. Ania meh gbene. Maa sua lo tam tere agba ãmã sah ãã su kpoa pya na nwii tèrè tɔkpa. Lu zii gbene tam ameh ẽẽrẽ bu é. Ania meh kããná nyorne bẽẽ kɔr mpara ãsi lo tam. Mbẽẽ tere loo kẽn sah nɔr, mpara ãsi. Siga sor, sor msi sah, sah tere agbà lõõ tɔ pya nẽẽ sah, lõõ dɔna nẽẽ amue, ãã-e, <exclamation>, ãnia ye, dẽẽn, ania ye gbene, ãbib kɔr meh abẽẽ sitam ãmã seh, ba kue meh. Mie na ghe tɔ, m-mue kue, ba lu wẽẽ gbi meh Ãlo bẽẽ sitam tɔ nẽẽ do ãma, mdoo na ghe mon, ba kɔr lo tam nia wa, mdáp ghe si do kèn mbẽẽ si do seh, mkɔr mdãã tam naama, ne nu mda ãã si lo, nu mda ãã si naa ma msi na ghe wa neh dõõ kẽn mbee si dõ. Ãnia wa, ereba nu ibee biina lõõ kɔr ba ẽ kpo meh, ba kpe meh ne, bu meh ẽẽ. Ãlu zii ghene aabɔɔ tam é ameh kpeloo é si Sor waa sitam tere agba ãmã, aba ãkwa nu te-an agbá lõõ dàẽn õ sua akpoteh twue bu é loo iyee yaa ãã du ã, é abẽẽ kɔr ba su é nua lu idãã kpɛɛra loo nua lu zii kpɔgɔrɔ, i twue akpotẽh bu lo nu, õ su kã bu agba. Agba ãmã sor i-yaa ãã du, i su nee mããn gwããn siga èè, i su nee mããn mya gwããn siga ẽẽ. Mm é ameh ẽẽre bu? Nyorn nẽẽ tẽma lõõ lo tam, maa de nu tèma loo tam ãmã. Mãã ne zia na wa, maa ne zia pya na nwii sah wa kpoa tèré tɔkpa dõõ ken mbẽẽ kɔr dõ. Mmaa si-a lo tam ẽ do-nɔr, maa si-a ããn ilii jé-bueh dɔdɔɔna kẽbueh, mmeh na ghe bueh dem. Pya nee é sua meh lõõ bu lõ tam, è sah mda na ghe, dõõ kèn mda bẽẽ nɔr dõ, maa nu-e na ghe lõp nẽẽ maa nue na tam ama. Lõp pya nwii tɔ é mmaa nu-e na. Ini-ii ka ba é ina nee nɔr abara lõõ, nyi-a ka ba leghe meh kẽẽn é bãã nɔr. Mmaa ere tam, mmaa ere tam kããnà kããnà. Ãm am ã meh le kèn bãã sitam dedeem déé. Ãba déé kae é alu déé ikii tɔ- bari nɔr alu déé é ii sitam ã. I-ãã si-a mãã édõ tam ne mãã edó nɔr. Loo nu mmaa nɔɔ alõõ sor ãmã nor tõp tɔ. Mãã sua tam ãmã kè su nyàà kenekèn, tɔ nor mãã nɔr ẽẽ tõpa, è mèè tòp na ghe nyorne bẽẽ kɔr meh maa sitam è maa bɔngene kpugi è lo tam ãã meh ne kpugi. Ãlu tam é ameh ẽẽrebu kããnà. Tam tere agba ãmã ẽẽ gbene letam ã si, ẽẽ gbene letam asi. Õ ere wuga é õ gbi kɔr anɔr tam agba Tere-ue nɔ tam agbã, meh é tam ẽẽ ẽ ẽrẽ bere ããn loo. Ee tam é adãp su i-ma wa. E dõõ alu kɔr a sii si tɔkpa, ẽẽ tam adáp neh su sia tɔkpa, õ dap le aa sitam, ẽ waa si neh gbene tɔkpa. Egereloo, dõõ õ-nwii le-aba sah anãã ãã si lɔgɔ tam, tere ye wee tam nɔ agba, kén tere agba dó, meh ẽẽ gbene le tam é a yereba neh nẽẽ. E yereba meh neh. Sor ãmeh yereba neh, ẽẽ mãã kɔrna ghe neh pya nyor-ne kɔr tam agba ama, ẽẽ letam Bu-meh ẽẽ maa ee, bu-meh ẽẽ kããna kããna lo é si tam ãmã. Ee tam ameh ẽẽre bu nyor bee aneme nu-mgbi ɔɔyaa ghe.